A efa nozakaiko moa zany hoe gn'olombelo misy saigny misy fagnahy, maha zavadehibe amin'azy io zany maharegny marary izy lefa ohatry hoe maratry rehefa ohatry hoe lavo io da maregny marary izy, zavadehibe izany satria hainao saronao aby zany e raha avy amignainao.